Aupiara malu hataleenima <hesitation> hatan siam lapon ainani mutoiia ahirnya aurihi <hesitation> aurihin auenipi nibumbu bumbu auhula luiakasola'a <hesitation> ahulali akasolasi auhasinatiluin ahulali akasola. <hesitation> so auhoakasola luinnam nina masa'a akasola aumasa'a aumai aurutun, aumalaloson namai aurutun <hesitation> aurutun minanso aumala gilingiling nam baru au gilin <hesitation> augilin liakasola amsiap <hesitation> aueunipin nibumbu, nipin ikuni'i, nipisoi'i, nipin lakoasi, nipihisa, nipimanisa. <hesitation> ahoipaputi pamusina jintan, katumbar, manisamahu <hesitation> siap. Baru, aumaluam laharihin <hesitation> maluam larihin larihinso <hesitation> au ura'a tolomula'ih. haratolomula'i am nikohaya <hesitation> baru malu am aululuni tolonam, tolomulaiam <hesitation> tolomulaiam so <noise> baru aulati lahumun auhataririn hataririn malu am. <hesitation> hataririn malu am baru au ulukan, ulukan malu am aulukan po hululiamso kaharaso au upulati tainam <hesitation> ahupulati tainamso baru <noise> auhaluanten kahara baru aurotun. Auhaloti kaharasiamsou baru aurotun, aurotun nam so baru auhakamasin auhakasino lutu malatasi'i lutu asinjawa'a haungkilin halia nam sali tatin haleu campur ratalun tatipaputi namsai campur atau maluam <hesitation> amsou baru au giling nibumbuu au giling kunii <noise> kunii bamanisa <hesitation> soi'i <hesitation> giling hisanau sali lakuasi nahusali. <hesitation> baru tunin pahputi, pamusina, tati tati bumbuam tati uutu. Jintan, katumbar, manisiamahu. <hesitation> baru <noise> sosoun siaple baru au tuti uleta'a aututi uleta baru mulai ausoaheli anoho <hesitation> siaauheli aniuleta'am <hesitation> nimulai baru au tumisi, baru auhatia hisa amnia leuleta am laule baru autumisin. Atumisi bumbuam <hesitation> au tumisi bumbumam tutu nima saya baru auhatiya amaluam, ahatiaamalu antau bumbu am <hesitation> tianam malu amnoi au kemisi kemisi ruanti tapasiam nikoha koha koha tutu nitumsiam ninimalaya baru aulutu nitun. aulutunitun talu hale'e nahunuma lalukoine huma hakamsinam au utupaki luiakasola auhakamasi maluam tatili akasola latanihuen. Jadi au tumisina rurukoa tahu nibumbuam nikoa koha koha tutuni mamala ya baru, au hutunitu talu <hesitation> hutunitu loisiam ni koha koha koha rasa munisaaleurean san unisa lutun ini petsin lutunu sam nohun tati baru <noise> area munisa leilaatin <noise> yaharuma mulai isohapia a ila alan baru iyali tatin <noise> sopiya baru ihale tati kuah maluam malunitunam.